אִנַא קִנְפַדַּל נִסְתַכְּשְפּ אִל-מֻחִيط, עַלַאש? חִית וַחְכָּא אִל-פַצַ'אא פִיה אִל-עֻמוּם, אִל-מֻחִيط דִיַּל אִל-אַרְד בַּאקִי פִיה בְּזַאף מַא יִתְכְּתַשְּפ. מִן מֻחַלְקֻוּת עַגְ'יבָה וְעֻוָאלְם מְחֻפִּיָה תַחְת אִל-מַא, וְהַד שִי קְרִיב לִינָא כְתְּר. קִיְבָּאן לִיָא אִסְתִכְּשַּאפ אַעְמַאק אִל-בְּחַאר קִתְּעַטִּי פְרְסָה נִקְתַּשְּפ חַיַאת גְ'דִידָה, וְנִפְהַם אִל-כּוּכַּב דִיַּלְנָא בְּשֻכּוּל אַעְמָק, וְהַד שִי קִיְשַדְּנִי כְתְּר מִן אִל-סַפַר בְּעִיד פִי אִל-פַצַ'אא.